طبعاً طبعاً ما في مشكلة إذا فقدت مفاتيحي ولا ضاعت ولا لقيتها عادي بقدر أطلع غيرها، لكن الهاتف المحمول غالي الجوال أغلى وبعد عليه خصوصياتي وأشياء مهمة بالنسبة لي، حتى لو شريت هاتف ثاني مثلاً إذا فقدته كيف راح أرجع البيانات المهمة بالنسبة لي؟ خصوصاً لو في أشياء تخص شغلي يعني، أما المفاتيح سهل تعويضها ما في منها أي مشكلة يعني، فأختار إني ما أفقد هاتفي المحمول وأفقد مفاتيحي عادي.